<hesitation> Raha nisy f-, raha misy fivoria zany haninay ampiasagna ka tara iah da sy mainsy mizaka an'ity zany ah hoe: azafady rô fa tara iah ty fa maro mbola maro loatry e raha novonzeko mbola any nambo- nagnatitrry mpiagnatry esia koa gne amboteazy magnano gn'aniny e bisy zany mizanona eo mizanona eo nefa e tagnanay e lavitry zafady.